Ty ilà ty borosy hy zany, hy io mila liovy ka tsy mety laha songisongiry kanikany kanikany hy io fa manjary marary. Misy loaky io, fa ty moramora zany borosy avao i, borosy ty anatiny ao borosy ty ivelany ato. Le amizay malio, bakeo mihomokomoky amizay tena.